खाने कुणा त झिक्कै हुना छन् । अब के कुणा काचै खाने के कुणा पकाइबट खाने भन्ने कुरा अब त्यो व्यक्ति अनुसार भर पड्डो छ । अब केइ केइ कुणाहरू चाइ अब केइ केइ खाने कुणाहरू चै हमी पकाइबट खानो पड्डे हुनो छ भने केइ केइ खाने कुणा हम्ले काचोइ खानो पड्डे हुनो छ । जसै हम्ले भात गहुँ पीठो आटो यी चाइ पकाइबट खानो पड्डे हुनो छ । अब आलु भयो केइ तरकारी भयो तीपन पकाइपन खानुपड्डे हुन्छ । तर, केइ खानेकुराहरू यस छन् की ती काचै खानो पड्डे हुनो छ । अब जसोइ हम्ले खानेकुराहरूमा फलफूल पन काचै खानो पड्डे हुनो छ । केइकी जसो स्याउ भयो केरा भयो, वाउँछि अंगुर भयो यी यी चाई नपकाइकन खानु पड्डे हुन्छ । काचोइ खानो पड्डे हुन्छ । अब काचोइ खाँदा खेरी के हुनो भन्दा खेरी केइ केइ खानेकुराहरू हम्रा स्वास्थेले पचाउन सक्दैन । तेइ भएर ती चाई पकाइबट खानो पड्डे हुन्छ र पखालीकन खानो पड्डे हुन्छ । तेइबेला हाम्ले ख्याल अद्दो पड्डे हुनो छ । के कुरा मुखीलाई बढी पचाउन सक्दो छु भनिबट था पाउनु पड्डे हुनो छ । जसो हम्ले काचो खानेबेला अब आलु काचोइ खायो भने त्यो पचाउन सकिनैन । तर, हम्ले काग्णो काचोइ खायो भने नपकाइकन खायो भने त्यो चाइ हम्रा स्वास्थका लागि सन्तुलित हुनोछ । काचोइ खाना पन निको हुनोछ । अब खाँदाखेरी काचै खादाखेरी के हुन्छ भन्दा तेइबट पाउने चिज हमी अर्गानिक जे हो त्यो पाउन निक निगो हुने हम्रा स्वास्थ्यले पाउने सक् सक्दो छ काचोइ खायो भने । अब तेइबट पाउने पौष्टिक तेइबट पाउने भिटामिन तेइबट पाउने तत्वहरु चाइ हमी काचोइ खाँदाखेरी पाउन सक्दा छौं ।